घोरोसिअ जोन्तो हिसपे म पुहि सिलो कुकुर्, <hesitation> कुकुर पुहि सिलो, मेकुरि पुहि सिलो, हा पुहि सिलो, परो पुहि सिलो। गुतेबु मिल ए बिनि म पस्त पुहि सिलो मु लैफोन्।